kan herrak lai akil fi dasa wal akil da Karab fiddasa di asshuqul al basawwi habas awwalan bakhumal akil annadif hawalkarab fiddasa kan babilla be alme imballa be alme i-akkhir dugo balga lai kan hadide kula bakharrida baha, digo balga lai kan asshuqul al baqassil be da haw badir foga sabun zen.